Lowas bia xa achuchura abala tachap di we sen sen tino a mamainang ngali amusili nga atatoni u? Sin ya cha malen ya ta lasi a u mu xasinge ngali u ba axas axachi abia tino mamainang ngali uba uba eses lalan. Uba eses taman num bucha ta taton num adodo num tino uba eses malen orong ta atoa u ma ga tali abia tino mamainang sin. Sin abala no leng no chi xulau ma no chana xulau ma no chi dokdok bula di se lasi malan bala no mareng ngali ngali taitai sua ase watwat sin xadi tino, di se xap pati orong sin xadi tino. Di san ngali nawe di lasi sa ta ta ye abia mareng di bula di san ngali so ya we na anai gim sin abala no leng malen ya ta se pare setavan no leng awatwat xachep, ya san ngali gita gita atala gita na lasi orong ma gita na amusili abia tino. Kay sin ya cha malen ya lasi nawe Sen mareng a xirabas sin ya, ya lasi abia mamainang sin orong ta tariti ya ngali ya ba sese lalan. No was no mamaxet naba la xalame no mamaxet naba a <laughs> xalame naba le xosa achoti gita axap xa was naba epuske mi gita ya san ngali u u ma num no drixi ma no chaxana di na mas alet awatwati abala ngali lasi abia tino mamainang mi orong tala mil. Gita eses sin abala no leng no leng watwat o ya sansili we gim cha gina gina chale abia mamainang sin gim amuina talawa no aina ma no aina ul di se lasi malen uba ye chi taton naba le chap saxan gim, axap we atia nugu no inaman. Axap malan abia uta la o u se la cho sin ayia tamat uga we axap, una mas eses taman abia ineses mamainang una eses ngali uba lasi uba lasi uba eposke mi abia maxil ngali u ba lasi abia mamainang naba ta axos lamuaxenu. O ya min xi gim malan sin nugu tino cha xal ya ta dokdok xalame ya lasi we orong ti ta riti ya, ya chixai abia tino sin abia nugu nugu ineses ya ti chana dokdok chama ya ga chigaii abia xolot ina til nalxe ya ta xalexale lan abia no asising dokdok. Ma ya ga eses la ya la lan no asising lo ma ya taxa ya maxis ya xale cha lan abia mat tino ngali axos axauchi gim bia mu.